tänään on kahdeskymmenesneljäs päivä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataa kuusikymmentäseitsemän ja olen täällä Alastaron Virttaalla Frans Rantalan tykönä uudemman kerran ja Frans Rantala on syntynyt kahdeksantenatoista päivänä tammikuuta tuhatkahdeksansataa kahdeksankymmentä kolme tässä samassa paikassa ja elänyt täällä koko ikänsä tämä kuuluu niin kuin Virttaan kylään sitten mutta kovin tämä on syrjässä tuosta pääkylästä
seitsemän kilometriä mutta tästä on vielä - tuossa - torpat vielä Alastaroa tuossa - nuo valkoiset torpat nuo neljä tuolla on vielä
ja sitten alkaa se Oripää siitä onkos tällä mitään semmoista kulmakunnan nimeä tällä - paikalla
tätä sanottiin vähän Myllykulmaksi tuossa tuo mylly oli
minä poikkesin viime kerralla kun menin niin siihen myllynplassille katsomaan
mm mm
siinä oli vielä kivet
joo paikallaan seinät poissa vain
mihinkäs ne seinät siitä on joutuneet
pesään
mutta kuulkaas se oli kovin korea se lampi siinä
on ei se ole se on niitä mutta vähän on hiukka pensastuneet ne syrjät että että ei se ole oikeastaan niin en minä tiedä miltä kantilta hänen ottaisi
kyllä se on hyvä uimapaikkakin varmaan
kylmä vesi kylmä vesi on ei siinä - oikein uimassa kukaan käy se on liian kylmä
mutta hiekkapohja ihan näytti olevan
kyllä se sieltä keskeltä on aika rutainen pohja se - mitäs siellä on maailman sivun ollut vettä siinä niin se on sieltä pehmentynyt
siellä keskelläkös se se lähde sitten on vai vai
se on siellä paremmin siellä toisessa päässä sieltä niitä - sieltä vettä tulee yhtä mittaa ylös kun ei se jäädykään pakkasella -- iso pakkanen niin se jäätyy talvella kyllä se täällempää jäätyy täältä täältä myllyn puolimmaisesta päästä jäätyy koko hyvin
onkos se sen myllärin vanha asunto siinä rannalla
on se on riutunut melkein sieltä on jo välikattokin alhaalla melkein - mutta siellä se päämäisessä huoneessa asuu vielä joku semmoinen nainen niitä myllärin sukulaisia -- jäljennöksiä vielä siitä ei se annetaan asua ja kyllä se kunnalliskodissakin vähän on ollut mutta mutta antavat olla kun ei se kunnasta silloin mitään pyydä kun se tässä tulee toimeen niin - se on kunnalle - aivan sama sitten sen omistaja oikein niin on kunnalliskodissa ollut jo - useamman vuotta se vähän niin kuin sekosi järjeltänsä ja kyllä se nyt on normaali mutta on niin huono jaloistansa että ei se voi enää yksin tulla toimeen tässä

mimmoinen ammattimies semmoinen mylläri silloin vanhaan aikaan oli missäs se sen ammattinsa oppi
sitä ei nyt tämmöinen pikkuinen mylläri paljon ammattia tarvinnut mutta kun isompia myllyjä hoiti niin siinä tarvittiin kun oli ne koneet toisenlaisia mutta tässä vain että osasi ne kivet kunnostaa semmoiset että ne teki kunnollisia jauhoja ja kävivät hyvin ja sisustus aina kanssa niin korjausta se tarvitsi harva se päivä jotain lajia
niin se oli myllärin homma se kiven kunnostus
juu
kuinkas ne osaattekos siitä puhua että kuinka ne kunnostettiin
se on niin monivaiheinen juttu että minäkään siihen en oikeastaan niin sitä kykene kertomaan kun se särkyi toisesta ja toisesta paikkaa kun ne sitten kunnosti niin niin sitten vain taas tarpeelliseen kuntoon ja kun ne kivet piti olla sitten niin tasaiset että ne joka paikasta oli yhtäläiset toinen toisestansa auki että että se teki tasaisia jauhoista jauhot että se teki muuten kävi huonosti ja heitti toiselle puolen säkkiä huonoja - karkeita jauhoja ja toiselle puolen hienoja ja sitten oli vielä se ne - kaikki - vesiruuhet ja kaikki kunnostettava että ne oli - hyvässä kunnossa että tämmöinen pienivetinen lähde niin sen vaati sen kaikki sen voiman nuukasti sittenkin että ei se
käytettiinkös tätä talvella
- kautta vuoden enempi talvella - suvella tehtiin vähän päreitä kun kattopäreitä siinä oli semmoinen pärehöylä kun mylläri teki päreitä yhdessä ympäristölle ja vähän edemmäksikin

suvella kun ei ollut - elukoille käytetty paljon mitä sioillekin käytettiin niin ei oli käyttämistäkään juuri mitään mutta päreiden tekoa riitti ihan koko suveksi
te sanotte viime kerralla että - että se oli näiden talojen omistuksessa ja
joo
ne aina päivän sitten varasi
joo mutta se oli viimeiseltä sillä lailla että ne toivat vain päivällä koska hyvänsä tänne ja mylläri käytteli niitä ja kävivät hakemassa pois sitten että ei siinä ollut enää sitten näissä viime aikoina mitään päivämäärää
eikä ruuhkaa tullut sitten niin kun
toisinaan vähän mutta ei sille mitään mahtanut kun ei siitä sen enempää tullut kuin se - tuli
eikös noissa isoissa myllyissä ollut vähän aina syksyisin ruuhkaa
kyllä niissä oli tässä - sota-aikana oli niin paljon minä muistan kun täälläkin Huittisissa kävivät myllyssä noita - tekivät noita paremmin leipäjauhoja niin siellä viipyi välistäisin puolen viikkoa kun - kun mies lähti sinne myllyyn niin oli niin paljon mylläreitä edessä että - kesti lähes puoli viikkoa että ei kun ne ennen kuin pääsi vuorollensa mutta ei tässä nyt enää ole ollut ja kyllä Vampulassa kanssa kyllä sielläkin kanssa päivä meni mutta ei siellä oikein vuorokausia - paljon tarvinnut olla
no siellä täytyi miehen sitten odotella vai
totta kai ei se muuten mitään tullut ja katsoa se vielä että ei toinen päässyt eteen - se oli tarkkaa tarkkana täytyi olla siinä - meni pian vuoro koskeen kun toinen meni eteen niin se jäi taas taakse
sanottiin että meni vuoro koskeen
niin
no olikos siellä sitten mitään paikkaa missä myllymiehet odotti
no ei ei oikein ollut kyllä ne myllyssä oli semmoisia huoneita kun siellä oli lämmityslaite sitten että siellä sai talvella vähän lämmitellä mutta - jossakin oli niin kuin vähän semmoisia myllypirttejä kanssa toisissa myllyissä että ne oli vähän isompia että sinne mahtui enempikin ja hevospuomit oli sitten siellä että ja että hevoset sai puomiin kiinni ja loimet selkään ja - karjarehua sitten vain mukaan niin paljon että riitti

kuinkas sitä siellä sitten aikaansa kuluttivat
no tarinoitiin vain ja valehdeltiin sitten niin paljon kuin sanottiin aina että ne on semmoisia myllyjuttuja siellä monta kertaa vähän viisaampana tuli takaisin kuin meni siellä oli montaa lajia miestä monta juttua puhuttiin kun ei ollut päätä eikä väärää mutta ja höystettiin aina vähän vain - jollakin tavalla että aika kului

ja miehiä oli monesta pitäjästä
sitä oli kun - kun oli semmoinen hyvän kuuluisa mylly niin niitä meni kaukaa kolmekymmentä ja neljäkymmentä kilometrin päästä

eikös ne myllärit ollut enimmäkseen vähän semmoisia väkeviä miehiä
ei ne kaikki ollut toiset oli vähän ja toiset ei se - myllärikunta oli samanlaista kuin muutkin ihmiset toiset toiset toisenlaisia ja toiset toisenlaisia toiset hyvinkin humoristisia ja toiset taas ja vähän yksivakaisia

ja se Vampulan mylly oli sitten se missä parhaastansa käytiin
täältä paikkaa käytiin mutta tuossa naapurin myllyssä käytettiin elukoiden jauhot ja - ja sitten leipäjauhotkin tavallaan mutta jos ryynejä tai semmoisia paremmin niin kuin masiinijauhoja tai sihtijauhoja tehtiin niin mentiin osa tuohon vain likemmäksi kyllä mar täällä käytiin - tuolla Lauttakylässä minäkin olen ollut monta kertaa olen tainnut kymmenkunta kertaa kumminkin käydä Lauttakylässä myllyssä kun yöllä lähti noin jo vähän jäljestä puolenyön menemään sinne että kerkesi vähän aamussa päivin sinne niin pääsi vähän sitten jos sattui niin vähän aamulla päivistä sai myllyä kanssa

tästä on matkaa sinne lähes kolmekymmentä kilometriä

onkos täälläpäin kuulkaa täällä Alastarolla ollut silloin vanhaan aikaan noita tuulimyllyjä
jaa tuulimyllyjä ei Alastarolla oli hyvin vähän ei siellä ollut paljon tuulimyllyjä mutta kyllä niitä siellä oli jonkun verran tuollapäin niin kuin Mellilässä päin niin ja sitten Loimaalla niin kyllä niitä oli jo melkein joka talossa tuulimyllyjä
siellä näkee vielä jonkun nytkin hahmossansa
kyllä siellä niitä kai on mutta ne on melkein hävinnyt mutta niitä - museomyllyjä on sitten nyt kunnostettu aina vähän joka pitäjään melkein
olikos tässä näissä kylissä
ei tässä kylässä ollut yhtään tuulimyllyä ei Virttaan kylässä ole yhtään tuulimyllyä minun muistojeni aikana kumminkaan ei tässä kahdeksankymmenen vuoden aikana ole ollut mutta en en tiedä jos joskus on mahtanut olla mutta ei en kuullut vanhempien miestenkään puhuvan että olisi ollut

mikäs siinä oli kun niitä täällä ei ollenkaan ruukattu
täällä oli noita pieniä vesimyllyjä tässä - tässäkin tämäkin mylly se tässä ympäristön sentään jauhoissa piti jollakin tavalla eikä sitä viljaakaan niin paljon ollut alkuaikoina että sitä olisi niin runsaasti ollut käyttääkään tässä - nämä ympäristön niin kyllä se tyydytti tuossa ja sitten oli tuolla Oripään myllyn se siellä oli taas myllyt ja ja sitten käytiin tuossa Vampulassa sitten ei tästä ole kuin kymmenen kilometriä sinne tuosta yli kankaan siellä oli taas monta myllyä kolmekin kumminkin neljäkin niin niin siinä joessa Loimijoen rannalla
kyllä mar ne tuulimyllyt kai vähän huonoja olikin
niin tuulella ne sitten kävi jos kävi ja välistä lensi siivet kanssa menemään tuulen mukana
eikös niitä ollut useamman sorttisia niitä tuulimyllyjä
oli oli semmoisia toisia - oli harakkamyllyjä ja oli sanottiin mamsselimyllyjä muuta toiset ne oli hiukka erilaiset toinen oli semmoinen kun se hytti alkoi maasta ja sitten toisessa oli semmoinen että oli semmoinen koppi maassa ensin ja siitä alkoi vasta se mylly siellä kopin päällä ja siellä oli sitten semmoinen pitkä tanko siellä takana kun se kierrettiin sitä myllyä aina sinnepäin kun tuuli puhalsi - mylly kiersi siellä sen akselinsa ympäri

no se täytyi kai olla aikamoinen tuuli ennen kuin se oikea hyvin kävi
mimmoisella paikkaakin se juuri sattui olemaan jos se oli hyvin - avonaisella paikalla niin se kävi vähän pienemmälläkin tuulella minä en oikein ole kun en ole koskaan ollut ollut tuulimyllyssä mutta tiedän vähän sen että millä lailla sen kanssa pelattiin eikä sillä montaa säkkiä päivässä saanut mutta kun se joka talossa oli niin kun se aina pyöri kun tuuli niin sitä aina tuli

olikos niitä täälläpäin niitä käsin kierrettäviä
no vähän juuri mutta ei niillä paljon -- uutispuuroa niissä sitten käytettiin semmoista karkeaa jauhoa kun kun kun sanottiin että uutispuuro sitten kun ensimmäinen riihi - tapettiin semmoinen ruisriihi niin sitten se kierrettiin sitä niitä puuroksia sitten siellä siellä käsikivillä
mimmoiset värkit ne oli minä en ole oikein nähnyt kunnossa olevia koskaan ne käsikivet
ne - siinä oli semmoinen toisissa paikoissa oli semmoinen pyöreä - vähän iso ja sitten - siinä kansi päällä ja sitten oli siinä tuon kokoiset kivet - noita läpimitaltansa niin kuin tuon verran ja
puoli metriä puolisen metriä
niin noin puolisen metriä siinä oli - läpi keskeltä siellä ja sitten alinen kivi oli siinä niin siinä oli sitten semmoinen pulkka pystyssä siinä kivessä läpi kierrettiin sillä käsin sitten ympäri mitäs ei sillä ei sillä - ei se niin joudukas ollut mutta kyllä sillä sentään kun siinä niitä trykin aikaa kiersi niin yhden puuron sai

saikos sitä ylimmäistä kiveä nousemaan ja laskemaan millään
no ei siinä ollut mitään - oikein muuta kuin siellä se rauta oli siellä alla semmoinen mutta mitäs ne puurokset olivat aina samanlaisia ei niitä tarvinnut nostaa eikä laskea ne oli aina -- samalla systeemillä eikä sillä muuta kierretty kuin puuroksia ja ne oli aika karkeita semmoisia että jyvä meni kolmeksi neljäksi kappaleeksi ja vähän tuli jotakin pienempää siihen joukkoon kanssa kun se jostakin paikasta vähän kiinni kanssa otti kyllä ne - maailman parhaat puurokset tehtiin käsikivellä
että niistä tuli hyvä puuro sitten
kyllä jos vain oli semmoinen kokki että keitti siitä hyvän puuron niin kyllä siitä tuli ja se oli se maittoi - melkein jokaiselle kyllä sitä tässä viime aikoina jo käytettiin - tuolla isommissa myllyissäkin pantiin kivi vain korkealle että ei tuli sitä karheata jauhoa mutta ei se vain ei kukaan tykännyt sitten että se olisi ollut käsikiven jauhaman arvosta en tiedä mistä se mahtaa johtua mutta sitä ei nyt enää nykyaikaan ei - oikeastaan no kyllä kai se nyt vielä vireessä jossakin on että

että parhaasta päästä sitä siitä uutisesta vain sitten tehtiin
uutisesta ja kyllä sitä kesti noin kuukauden pari ja sitten se taas loppui ei sitä sitten taas enää talvella uutispuuroa keitetty eikä - se ei sitä - ei sitä käytetty se oli vain siinä - kohta kun on riihestä saatiin ensimmäiset jyvät niin ne ne sitten oli ne oli kuivia ja sitten ja hyvänmakuisia

sitä riihityötä me emme viime kerralla ollenkaan puhunut jos te sen oikein tarkkaan että kuinka ne sinne kuinka se tapahtui se riihityö
niin riihi riihi oli tavallansa niin se oli semmoinen että toisissa paikoissa oli se kiuashuone erittäin - tehty siihen päähän ja sitten siitä varsinainen riihi jossa oli parret sillä lailla että mies siellä käveli - mahtui kävelemään siellä parsien alla siellä oli semmoisia ympyräisiä puita noin sinne ladottiin sitten niitä sitomia rukiin sitomia niin kuin kauran sitomiakin mutta ruista nyt ensin tyvet alaspäin pystyyn sinne parsien päälle niin paljon kuin sinne mahtui ja sitten sitä alettiin kuivata toisena vuotena toisina vuosina sieltä tuli matoja niin paljon että sieltä tuli oikein useamman lapiollista sieltä lattialta sitten kun se puhdistettiin ja pantiin ne jyvät kaikki sinne - kuivumaan ja sitten ne madot putosi kun sauhua tuli niin madot putosi siihen lattialle siinä oli niitä semmoisia noin tuumanmittaisia matoja niin paljon että tuommoinen - riihilatolapio niin sillä sai välistä pari - lapiollista viedä ulos niitä ja nyt sitten ne rupesi ihmettelemään että että täytyykö ne madotkin syödä nyt kun ne puimurilla ajetaan kun ei niitä matoja enää erottele mutta ne ne siinä kyllä ne siinä menevät pois ei siellä matoja puimuriviljassakaan ole mutta kyllä se riihityö riihityö kun se se kesti noin jos oli kuivia eloja niin se kesti kuivua pari päivää pari päivää ja sitten niin sitten sitä - meni riihimiehet aamulla muutamin paikoin menivät jo silloin aikaisemmin ei minun muistoni aikana - kun minä olen ollut riihellä ei ole menty ennen viittä paljon mutta ne menivät vanhanaikaiset miehet ne menivät jo kolmelta ja kahdelta yöllä sinne riihelle alkuun siellä sitten hakattiin hakattiin ensin ne ensin ne pudotettiin alas sitten kun ne ja sitten niitä lyötiin ruis lyötiin seinään -- ne enimmät jyvät otettiin seinäänlyömisellä ja siellä oli - naiset oli tavallansa olivat riihessä niitä lyömässä seinään sitten ne annettiin siitä toiseen huoneeseen siellä oli sitten miehiä ja voi joskus naisiakin neljä on tavallansa ne ladottiin sitten neljä ratia sinne lattiaan - kaksi aina latvat päin yhteen ja sitten ne hakattiin semmoisella semmoisella sanotaan täälläpäin varstaksi ja ja Karjalassa päin ne on riuska ja se oli nättiä koputusta kun on niitä kun ne neljä miestä löi niin ne oli aina että ei kahta koputusta ollut yhtä aikaa ne oli aina tahtiin tahti ja se oli mukavaa koputusta kun ja se kuului kauaksi tästäkin kuului tuolta - pari kilometriä päässä siellä on semmoinen yhdessä paikkaa on semmoinen mäenrinteessä riihi oli ja aina - kun ne siellä koputti niin semmoinen koputus että kyllä se - varstan ääni kuuluu kun niin pitkälle matkaa no sitten ne sitten ne käännettiin toisinpäin ja - hakattiin taas ja sitten ne - sitten ne laitettiin kasaan ei - sidottiin ensin kun riihelle mentiin niin ruvettiin tekemään siteitä siinä oli olkia semmoisia pitkiä olkia niitä kierrettiin sitten sillä lailla kieroon että siitä tuli tuommoinen tuommoinen kimppu ja ja sitten kun ne saatiin hakattua niin ja ja kimppuun niin sitten ne toiset jäi viskuroimaan ja toiset rupesi riihtä täyttämään ajamaan eloja taas uudestaan parsille semmoinen tahti ja sitten vietiin jyvät mennessä kun mentiin syömään niin vietiin jyvät aittaan
puitiinkos joka vilja samalla lailla
kyllä ne ensimmäiset ensin alkuun niin puitiin vähän samalla lailla mutta mutta sitten tuli jo sitten niitä käsinkierrettäviä tappureita kun - kun niitä kiersi miehet kiersi toisin paikoin toisin päin oli niitä semmoisia kun hevoset kiersi ulkopuolella ja sitten semmoinen semmoinen - tai semmoinen joku kyllä mar niitä tehdasmaisesti niitäkin tappureita valmistettiin mutta ei niitäkään joka talossa ollut mutta niillä ja niin kaurat ja ohrat mutta ruista ei - taas sillä tappuroitu koskaan kauraa ja vain ja ohraa ja niin ne ne kuivattiin kyllä samalla lailla mutta sitten ne annettiin sen tappurin lävitse se oli semmoista raakaa hommaa kun kun sitä miehet kiersi tomussa tavattomasti tomua ja sitten neljäkin miestä kiersi kolme ja neljä miestä niin - aita aika raskasta kiertää ja kun sitä päiväkaudet teki niin siinä tiesi päivän tehneensä ja oli markka tienattu kun sen päivän sitten kiersi sitä tappuria

kuinkas se riihessä puitu vilja puhdistettiin
se viskuroitiin oli semmoisia käsinkierrettäviä viskureita toiset rupesi viljaa puhdistamaan ja toiset riihtä täyttämään se - kierrettiin semmoisella viskurilla niitä joka on vielä paljon viskureita on meilläkin on vielä viskuri semmoinen kun on niitä puhdistettu ja ja sitten niin ja sitten vilja - sillä tuli koko puhdasta viljaa kun vain oli hyvällinen viskuri niin se oli aika puhdasta

olettekos siitä kuullut tai nähnyt sitä oikein vanhaa tapaa että että niitä jollakin lailla heitettiin
en ole oikeastaan nähnyt mutta kyllä minä en juuri näkemättäkään ollut yhden kerran minun isäni niin heitti noita noita noita kauran siemenen - oli sanoi että hän ottaa paremmat vain pois ja kun oli semmoinen auskari semmoinen puista puusta tehty auskari ja sillä sitten -- siellä naiset ne sieltä enimmästä päästä niitä viskuroitsi silloin ennen vanhaan kun ei viskureita ollut niin istuivat ja heitti sitten kun suuri - luuva oli niin heitti sinne menemään tällä lailla korkealle ne paremmat jyvät meni aina kauemmaksi ja huonommat jäi aina likemmäksi ja ne ruumenet jäi siihen viereen kun ei ne lentänyt kyllä sillä montaa lajia viljaa sai naiset niitä jäivät jokuset silloin kun vielä kaurariihiä tappuroitiin - hakattiin niin niin naiset jäi niitä sinne - sitten heittämään siellä ne viipyi sentään kun sitä tuli aika suuri kasa niin kun sehän kesti heittää sentään vähän aikaa mutta muutamat kun olivat semmoisia vähän niin kuin miehetkin niin jokuset niin oli semmoinen - riihilapio ja heitti lapiokaupalla vain että ei se niin tarkkaa sitten välillä ollut tuliko se niin puhdasta mutta pian vain
kuinkas se kiuas siellä riihessä mimmoinen se oli
se oli semmoiset - toisissa paikoissa toisissa paikoissa se muurattiin ympäriinsä tiilistä kaksinkertaisesti ja sitten alettiin se kiviä sitten se se väli täyteen ja sinne ja tehtiin semmoinen pesä sitten että sinne mahtui puita ja sitä lämmitettiin sitten tarpeen mukaan ei sitä juuri niin niin kuumaksi juuri lämmitetty että se oikein punaiseksi olisi päältäpäin tullut mutta mutta toiset ne - koko lailla niitä kuumaksi lämmittivät toiset mutta ei niitä sentään paljon palanut minunkaan tietääkseni tässä ympäristöllä palanut taida kuin kolme tai neljä riihtä kaikkinensa
- mutta muistatte palaneen kyllä
kyllä minä muistan ja olen ollut olen ollut tulipalossakin tuolla Virttaalla oli kun oli palo - kaksi riihtä sillä lailla kaksi riihtä oli molemmissa päissä riihi ja sitten tuolla paloi tuossa paloi naapurissa riihi ei siitä nyt niin kyllä siitäkin nyt aikaa - on vähän mutta minä jo täysin - mies olin silloin kun se paloi ja olin kanssa siellä palossa sitten ja tuolla aikaisemmin tuolla - Niittykylässä niin siellä paloi yhdessä torpassa paloi kaksi riihtä yhtenä - suvena mutta eri ajoilla
no kyllä mar sen sammuttaminen taisi olla vähän huonoa
ei siinä niitä sitten mitenkään sammutettua saatu ja eihän se senaikaisia ollut mitään ruiskujakaan jos kylässä oli ruisku niin siinä jo kerkesi palamaan kaksi riihtä jo ennen ennen kuin se saatiin tulemaan hevospelillä tänne pitkän matkan päästä ja ensin sai tiedonkin sinne niin siitäkin jo meni aikaa - pari tuntia kun ei ollut mitään kulkuneuvoa muuta kuin hevonen oli jos jos hevonen oli likimailla pyörää ei ollut ollenkaan maakunnissakaan ja ja muusta kulkuneuvosta puhettakaan
että se palomiehen homma jäi vain siihen siihen että siinä katseli
siihen se sitten tavallisesti jäi mutta sitä vähän korjailtiin sitten että se olisi palanut vähän pikemmin että ei siinä oikeastaan muuta muuta keinoa ollut sammuttamisesta ei tullut mitään vesikin sitten oli kannettavissa jos se oli no se voi olla kilometrin päässä tai se että mitä niin sieltä ei ei sitä kannattanut ollenkaan ruveta alkuunkaan hevospelillä tai millä sitten pelillä sitä sitten ruveta tuomaan sieltä kyllä niitä ruiskuja vähän oli kyläkunnissa mutta ne oli siellä kylässä sitten kyllä siinä aikaa meni kun ne ennen kuin ennen kuin ne sivukulmille kerkesi mutta nekin oli vain semmoisia semmoisia miesten painettavia mitään mitään semmoista moottoriruiskua ollut ennen kuin nyt vasta joku vuosi aikaa tullut
no ne riihet oli kai vähän rakennettu tuonne pois
hiukan pois ne eikä niitä saanutkaan oikein niin vallan siihen kyläryhmään juuri tehdä kun se oli niin että jos vakuutuksessa oli niin ei niitä otettu vakuutukseen ollenkaan semmoisia kun se oli liki asuinhuoneita -- niin ja muita kyläryhmiä mutta ei ne niin kaukana ollut mutta oli ne siinä vähän sivullapäin
se taisi olla aika tarkkaa hommaa se riihen lämmittäminen
en tiedä sanoa kyllä mar niitä kaikki lämmitti mutta kyllä mar se olisi ollut jos sitä olisi olisi oikeastaan niin säännöstellyt että se olisi eikä sitä niin saanut oikein kuumaksikaan tahtoi viedä itävyydenkin pois jos sitä oikein kuumaksi lämmitti ja sitten ei se kuivanut taas jos oikein kovin huonosti lämmitti

no kyllä mar sitä joka paikassa oli aina pitkäksi aikaa sitä puimista syksyksi
oli sitä toisin toisin paikoin oli ja sitten toisissa paikoissa niin rupesi jo menemään jouluun saakka ennen kuin ne rupesi kaikki tulemaan ja kyllä niissä vielä monessa paikkaa niin kuin korjattiin vähän latoihin niin kaukopelloilta niin puitiin vielä että lämmitettiin talvellakin vielä sydäntalvellakin noita kauroja kumminkin ei suinkaan niitä ruista jätetty kyllä kai ne vähän kotiin tuotiin mutta ennemmin
minkäs tähden sinne riihelle niin aikaisin aina koetettiin mennä
en tiedä ollenkaan sanoa - minkä tähden mutta ei minun aikana kun minä olen ollut - olen ollut riihellä niin ei sinne sen aikaisemmin mennyt kuin - muillekaan - työmaille sinne mentiin viideltä tavallisesti lähdettiin töihin jos mentiin riihelle sitten tai tai miten muihin töihin se oli aina se määrä viideltä lähdettiin töihin siihen aikaan siinä oli aika kiirettä kun sen riihensä sitten vain kun oli tapana että mentiin syömään kahdeksalta ensimmäisen kerran ja kun sitten viideltä lähdettiin niin - ei se kahdeksaan tullut se riihi kun vaikka siellä oli kuusi henkeä ei se tahtonut tulla kun se oli sentään semmoinen koko isotöinen ensin ruvettiin tekemään siteitä kun mentiin riihen tykö tehtiin siteitä niin paljon että luultiin että se piisaa ja sitten ruvettiin sitä sitten naiset meni ensin sitten se - niitä seinään lyömään että miehet rupesi siteitä tekemään ja sitten sitä aloitettiin mutta kun se kesti sentään ja ja vei sekin aikansa kyllä sekin tunnin vei kumminkin ennen kuin sen riihen sai täyteen vaikka vähän vikkelämmätkin täyttäjät oli yksi oli siellä ylhäällä otti vastaan ja toinen anteli ja kolmas ajoi ovesta sisälle sitomia sinne riihen puolelle eloja ei tarvinnut niiden kun pellolta tuoda kun riihellä olivat niitä kolme riihtä päivässä natistettin sitten kyllä minun mielestäni se oli aika mukava homma sitten tiesi saavansa ehtoon kun kolme riihtä oli puinut niin vaikka siinä vaikka siinä täytyi vähän viekastakin tehdä mutta se oli sentään mukava minä tykkäsin aika paljon riihityöstä sitten että vaikka se tomuista ja likaistakin oli mutta mutta ei sitä tomuja kun siihen aikaan pelätty
no sitä joka vilja ei tomua yhdellä lailla
niin ja kyllä noissa tuli - tomua paljon enempi noin kuin ohrariihi se oli tomuinen useinkin ja jos vain pani vähän märkänä vielä sen parsille niin niin kyllä se oli niin tomuinen - että vähän semmoista hometta oikein oli ja niissä eloissa niin kyllä se oli pistävää ohrariihi oli kaikkein pahin minun mielestäni ja muuten ne okaat vielä ne tunki joka paikkaan ne meni tuonne ihoon tuosta hihan suusta ja joka paikasta ja kun ja semmoinen siinä kun ne kun se kulkee eteenpäin toisiapäin se oas ei se ei se tule toisinpäin ollenkaan ja menee niin pitkältä kuin niin pitkältä kuin pääsee

eikös se mene helposti tuonne nahan allekin se oas
no meni se jos vain rikki oli niin kyllä se sinnekin tahtoi mennä ja sitten se kulki siellä pitkät matkat ja tuli jostakin pois sitten taas kyllä se on on semmoinen se ohran oas ja vähän rukiin okaassakin sitä vikaa on kaurassa ei ole semmoista oasta ollenkaan ja se ei kulje mihinkään

no kyllä mar se vähän kuumaakin hommaa oli
jaa riihityö kyllä se oli kuumaa toisinaan siellä oli niin kuuma että että niskan melkein - rakoille poltti kun sieltä ylhäältä jyvä putosi tuonne paljaaseen niskaan kyllä se niin kuuma oli ja sitten eikä siellä parsilla kun vaikka se riihi saatiin tapettua niin se vielä vähän jäähtyikin niin ei siinä ollut ollut ei - naiset tahtonut saada siellä ollenkaan istuttua siellä parsien päällä kun ne oli niin kuumia ja mutta miehet kun ottivat sitomia tuonne alle vielä - eloja tuonne alle ei nekään - vaikka oli housut jalassa oli niin ei ne paljaan parren päälle istua voinut kyllä se niin kuuma oli toiset kuumensi kuumemmaksi ja toiset vähän mutta kun taloista vähän taloista -- isännän puolelta niitä - olisi vähän hyvä kun olisi vain niitä saanut pian kuivaksi niin ne kun riihiä kuivasi niin se koetti niitä sitten aika kuumaksi pistää
no naiset oli aina siellä mukana riihityössä
joo ne oli siellä - aina yhtenä palvelustytöt oli siellä kanssa - aina - aina vain jatkuvasti mutta aamulla ei ne - tai niin kerinneet kaikki kun niillä oli se lypsyhomma ensin ja että ei ne - aamuriihelle niin kerinneet mutta sitten oli joku mitä oli - jos oli pikkupoikia ja vähän ja mitä oli kunastikin sitten siellä riihessä aamuriihessä

no kuinkas siellä syksyaamuisin näki siellä riihessä mikäs siellä oli valonkeinona
ei siellä oikein syksyllä nähnyt mutta tuolla kun minäkin olin ja tein noita veropäiviä niin - niin siellä puitiin ne rukiit kun ne oli tavallisesti kaikki niin siinä kotopelloilla liki että niin ne puitiin jo valon aikana että ei siellä ollut tarvinnut olla mitään valoja mutta kyllä ne tuolla toisissa paikoin niin niin vietiin lyhty sinne semmoinen öljylyhty kattoon roikkumaan -- että vähän näki sitten jollakin tavalla että ei päin mennyt toista ihmistä että ei ei siinä paljon valoa kanssa lyhdyssä ollut mutta kyllä siellä pieni - öljytuikku oli siellä sisällä niin ei se paljon valaissut

kuinkas ne valonkeinot teidän aikana on ollut niitä öljylamppuja on sitten ollut jo
kyllä minun aikani on ollut koko ajan öljylamppuja mutta oli niitä ei joka paikassa ollut tuolla lailla katosta roikkuvia mutta kun ne peltisepät niitä oli -- täällä mailla peltiseppiä ne teki pellistä semmoisia pieniä lamppuja ja siihen sitten siinä oli semmoinen latuskainen pieni sydän ja siinä tuikku päässä sitten sillä oltiin ja kyllä pärettä kanssa käytettiin aika paljon kiskottiin noista männystä pärettä semmoista kun koppiakin tehtiin ja koppia tehtiin ja siitäkin otettiin niin sitten oli - päretuikku vain sitten missä oli pihdit raossa niitä meilläkin kun tehtiin noita pojat oli minun veljeni vanhemmat pojat kun ne teki niitä astioita ehtookaudet ja jokaisella oli yksi semmoinen pieni -- öljytuikku sitten siinä penkillä kun siinä sitten tehtiin - saaveja ja ämpäreitä ja kiuluja joo niitä niitä sitten oli varastossa - koko lailla että sieltä vain otettiin sitten kun tarvittiin
ja päreellä katseltiin vielä teidän aikana
päreillä katseltiin minun aikanani vielä paljon mutta ei kyllä oli jo vähän niitä - öljytuikkuja kanssa
eikös se päre ollut aika huono
en tiedä kun siinä -- siinä oli -- oli ennemmin mutta ei minun aikanani ollut enää semmoinen - lattialla pystyssä keskellä pirttiä semmoinen puut puu tällä lailla pystyssä ja siinä oli semmoisia pihtejä sitten kun oli semmoinen rako pistettiin päre aina sitten rakoon sitten ja ja sitten niin -- niitä oli ennen maailmassa sillä lailla että että palvelustyttö oli siinä ympärillä sitten ja otti aina kartta pois että se korjasi niitä valoja että se valo paloi yhteen mittaan niitä oli monta pärettä siinä yhdessä puussa ja sitten kun miehet - tekivät noita rekiäkin tekivät noita - semmoisia kun sanottiin sontarekiä ja sitten elorekiä kun eloja koottiin ja ja kaikenmoista rekiä miehet teki ehtoopuhteilla sitten kun ei tuossa jo syksyllä ruvettiin pyhistämiehistä tekemään puhdetöitä tehtiin sitten kahdeksaan yhdeksään saakka kyllä ne rengit melkein joka ainoa reen teki tuli se sitten mimmoinen tuli ja että että kyllä mar se siinä hevosen perässä meni sentään ja jokuset pysyi vähän tielläkin ei ne kauaksi päässeet kumminkaan kun hevonen veti niitä

ja niitä tehtiin sitten sisällä täällä asuinhuoneessa
joo - pirtti se oli semmoinen kun siellä rengit nukkuivat ja siellä tehtiin sitten puhdetöitä siellä oli monta rekiä ja mitäs ne oli suuria ne pirtit seitsemän kahdeksan metriä - yhdeksän metriä kanttiinsa sitä oli monta sänkyä sitten ympärillä ympäri seinänvierustoja ja siellä keskellä tehtiin puhdetöitä

naisväki aina päivällä siivosi lastut pois vai kuinka
joo ne ne siivosi lastut pois ja lämmittivät sitten taas että oli lämmin taas ehtoolla

olikos se oikein vähän sitten niin kuin urakka että se reki täytyi tehdä jokaisen vai
kyllä se oli mutta jos oikein niin kuin tallimies ei tehnyt mitään niin eikös - tehnyt mitään puhdetöitä ja mutta kyllä ne mutta se kyllä se sitten jo lopulta vähän tuli siihen että kun ei ollut oikein semmoinen kätevä - kirvesmies niin se teki mitä teki päreitä ja että mitä teki sitten ja teki koppiakin sitten jos se sai kokoon vähän jonkunlaisia perunakoppia - se eikä sen tässä viime aikoina enää niin rekiä paljon tarvittukaan ja eikä niitä oikein yritettykään paljon tehdä eikä ne nykyaikaiset miehet enää rekiä osaakaan tehdä kun ei sitä ole tottuneet muut kuin jokunen
ja astioita tehtiin vai
astioita tehtiin mitäs kun - elukatkin söivät astiasta lehmät niin semmoisissa paikoissa kun oli pari kolmekymmentä lehmää niin siinä tarvittiin paljon astioita ja hevoset tarvitsi saavin tarvitsi paljon saaveja
no kuinkas se saavin teko niillä semmoisilla vanhan ajan työkaluilla kuinka se tehtiin
no en tiedä - se on niin kas semmoinen vähän monimutkainen juttu kun saavilla laudat niin ne halkaistiin kirveellä sahattiin semmoisia puita kuusesta semmoisia kaiken mittaisia että sitten saavi saatiin se halkaistiin kirveellä sitten semmoisia lautoja ja ensin keskeltä sitten seuraava sitten seuraava ja taas aina toiselle ja toiselle puolen ja vähän kaarevaan sitten että se oli semmoinen vähä niin kuin saavilauta sitten jo sitten se veistettiin kun pohja tehtiin ensin ja sen pohjan mukaan sitten niin veistettiin se lauta ja sitten se höylättiin semmoisella tämmöisellä kuperalla höylällä että se niin kupera kun se - että sillä saatiin noin ämpärilautakin ja sitten saavilauta semmoiseksi kuin pohja on no sitten se sitten se sanoo uurrettiin syrjätkin syrjät saumattiin ja - veitsellä puukolla vedettiin se piiri sinne pohjaan että se tuli sitten samanlainen ja siitä vedettiin se se uurre siihen sitten ei se - tottumattomalta ensin kanssa käynyt paljon mitenkään että kyllä ne tahtoi vähän kaatua ja mennä miten vain että vähän epäonnistui toiset teki pikemmin oppivat ja toiset meni toiset ei oppinut perässäkään
kuinkas se saatiin sitten koossa pysymään se saavi
no kyllä se koossa pysyi - se oli - oli hyvä saavintekijä kun kun se sai sen ympyräiseksi niin niin pani sen lattialle ja potkaisi sen menemään syrjälleen että se kieri toiseen päähän pirttiä ilman että ei se hajonnut sitten se höylättiin päältä ja sitten pantiin siihen vyöt minun aikanani ne alkupäässä niitä vallan pantiin noista puuvöitä siihen - haettiin metsästä semmoinen väärä kuusenkarakka ja veistettiin se toinen puoli pois siitä ja siihen tehtiin semmoiset lovet sitten ja pantiin semmoiseen solmuun se ja se päällä sitten isompaan saaviin pantiin kolme vyötä ja muutamiin neljäkin ja sitten pienempiin kaksikin vain

ja ne huonommat miehet sitten teki niitä päreitä
niin päreitä tekivät ja mitähän sitten mitä kunasti ja vähän korjasivat jotakin vanhoja rekiäkin sitten korjailivat kun on semmoisia kun rikki oli mennyt ja ja se oli kun sillä lailla käsipelillä teki saavia niin jos sitä teki koko päivän niin se oli tavallinen mies kun saavin teki päivässä sai sanoa että se oli hyvänpuoleinen mies mutta - mutta toiset ei saanut ja -- muutamat niitä tekivät sillä lailla oikein ammatiksensa päiväkaudetkin tekivät niitä että ei yksin puhteilla
te sanotte että ne päreet tehtiin männystä sitten
joo männystä tehtiin päreet ja sitten ja puukolla
kuinkas ne pärepuut tuolta valikoitiinko niitä jollakin lailla
valikoitiin ja ei niitä joka puusta saanut eikä kaikista metsistä saanut ollenkaan pärepuuta se oli semmoinen - semmoisesta niin kuin pehmeästä maasta -- suosta saatiin kaikista parhaita jos oli semmoinen jo vain että oli vähän vähän taaja metsä että ei että ei tuuli ollut niitä huljuttanut kun tuuli - huljuttaa niitä niin se - tulee sitä sanotaan lylyä semmoista mustaa punaista semmoista punaista ja se on - ne ne menee niin että paukkuu poikki eikä se käy ollenkaan päreillä ja tarvitsee olla semmoista että se on aika lailla semmoista huonokasvuista että se on aika tiivistä se puu se kyllä sitä kun hyvä pärepuu on niin kyllä sitä päreitä teki että kihisi mutta huonosta ei tahtonut saada ollenkaan muuta kuin semmoisia poltintikkuja kuinka sitten sai jotakin lajia
no ne metsässä sitten jo otettiin semmoisiksi pätkiksi
aina niitä tuotiin koko puu aina tänne - pihalle - tai niin sinne puuverstaalle ja siitä sitten käytiin aina - ottamassa sen mitan mittainen kuinka mitä koppaa kunastikin tehtiin jos tehtiin isoa silppukoppaa niin siinä tarvittiin jo - neljäkyynäräinen puu niin niin - ja kyynärästä nyt ei ei enää tiedetä mutta onhan ne niin kuin pari metriä sille paikoin vähän runsaasti ja sitten se halkaistiin halkaistiin ensin puolikkaiksi ja sitten neljännyksiksi ja vielä neljännykset vielä sitten kerta vielä niin tuli semmoisia sitten niin kuin niin kuin niin kuin kahdeksan lohkoa puusta pölkistä jos isomainen puu oli ja sitten lyötiin sydän ensin pois ja se polttopuuksi ja sitten sitten - sitten niitä tehtiin semmoisia vähän ohkaisempia ja sitten ne kun sitten kun ne suli oikein lämpimässä pirtissä niin sitten niitä jo oli rupesi olemaan päreitä saamaan jo jos sai
niiden ei ihan kuivaa annettu sitten
ei ei niistä ei kuivasta mitään saanut ja kopatkin täytyi tehdä ennen ennen kuin päre kuivasi ne meni poikki siitä niin että paukkui tuoreena ne täytyi tehdä ja kun oli oikein hyvät - koppamestari niin se teki oikein tiiviinkin kopan minunkin veljeni teki kerran -- se oli Amerikasta - oli ja oli kotona välillä ja se oli muuten semmoinen mies että se teki niin että ei se saanut huonoa työtä tehtyä ja kyllä se sitä kauan teki mutta sitten kun se sai sen - kopan valmiiksi se oli tuommoinen kanttiinsa ja tuommoinen meni haki tuolta lähteestä sillä vettä ja oli vielä puolinensa vettä kun se kotiin tuli niin se täytyi olla vähän tiivis ja jalkaisin tuli sitten että ei sillä mitään kulkuneuvoa ollut ja se koppa oli meillä vielä tässä viime aikoina mutta meillä kävi varkaita tuolla tuossa tuolla kellarihalssissa ja siinä oli jotakin jotakin ruokatarpeita siinä kopassa ja se varas vei sen kopan mutta ei se enää vettä pitänyt kun se oli kuivunut mutta mutta sama koppa oli vielä - koossa
kävi varkaita
niin veivät tuolta kellarin - tai tuosta eteisestä niin veivät näitä ruokatarpeita sitten siinä oli jotakin mahtoiko siinä kananmunia olla tai mitä siinä kopassa oli ja ne vei sieltä vähän leipää ja juustoa ja voita ja mitä he saivat että oli elopäivä juuri hankkeissa ja oli toisena päivänä ja - ne veivät sieltä ne ruokatarpeet vähiin nappoihin ei tähän muuta kertaa minun aikanani ole varkaita käynytkään
eivät mitään muuta sitten ottaneet
ei ne mitään muuta ottaneet kyllä ne siinä vähän yritti tuonne toisiinkin huoneisiin mutta sitten ne olivat lukossa kanssa ja ei niiden ollut sitten vehkeet kestänyt että lukon murtanut olisi enkä tiedä sitten miten ne mutta tässä se kulki silloin vankikarkurikin kuljeskeli näillä mailla ja jos se se olisi ollut tai kyllä siinä joku kyllä niillä jo on muitakin on

kuinkas nämä kun te puhutte että tässä niitä päreitä tehtiin ne oli sitten kattopäreitä vai
joo kattopäreitä
kuinkas kuulkaa niitä minä en ole semmoisesta konstista ollenkaan kuullut jos te sen puhutte oikein tarkkaan niiden teon
se oli semmoinen laite siinä sen myllyn ulkopuolella semmoinen pärehöylä kun kulki semmoisessa tällä lailla edestakaisin kun siinä sieltä akseli tuli siinä akselin päässä oli veivi se ja se kiersi sitten se akseli niin se kiersi tällä lailla niin siitä kävi tanko sitten tänne niin se pärehöylä kulki tällä lailla näin siinä oli puu edessä ja ne puut pölkit sahattiin sitten sen mittaiseksi mimmoisia pärepölkkejä päreet kuinka pitkiä ne tuli no se pölkki pantiin aina siihen sitten ja se höylä oli siellä sitten se terä se veti aina päreen sitten ja toinen - nyppi niitä sinne pinoon ja se joka siinä - mylläri niitä tavallisesti sitten syötteli siitä aina käänsi pölkkiä sitten tarpeen mukaan ja sillä niitä tuli
mistäs puusta ne tehtiin ne
ne tehtiin tavallisesti niitä tehtiin tavallisesti niin tehtiin -- männystä mutta kuusesta tuli kanssa hyviä päreitä jos oli hyvää kuusta ja tehtiin niitä haavastakin haapapäreitä haapaa jossa oli niin siitäkin tehtiin - kattopäreitä kyllä minäkin niitä olen höylännyt niitä päreitä jonkun päivän kanssa tässä vielä viime vuosinakin kun on nyt moottorilla tehty on noilla traktori kiertää tai moottori ja sitten on pärehöylä vain sitten kyllä niitä pärehöyliä tässä vielä on kattopäreitä vieläkin tehdään
no ne täytyi sitten kanssa tuoreena tehdä vai kuinka
tuoreena oikein mutta se että ei saanut olla - jääkylmiä eikä jäätyneitä ei ne saanut olla ne täytyi olla sulia että ne - meni kanssa menisi ei ne säilynyt että ei tuli semmoisia risuja vain eikä se puu saanut olla kierä että se olisi kiero kieroon ollut mutta se tarvitsi jo vähän semmoista kasvanut vähän suoraan
että nekin täytyi sitten etukäteen siellä käydä katsomassa ne
niin nyt vähän mutta kyllä niitä tässä viime aikoina jo huonommistakin puista kanssa yritettiin ja tehtiin ei ei niitä niin paljon enää valikoitu kuin entisaikaan ne valikoivat aika sileitä ja kun metsää oli riittävästi niin sitä oli vara valita mutta nyt ne metsät on jo vähän huonontunut ja ja ihmiset on tullut vähän nuukaksi ei ne kaikkien parempia puita raskikaan päreiksi tehdä niitä päreitäkään ei nyt enää niin paljon tarvita niitä kattoja tehdään nyt jo tiilestä ja ja - paperista ja mistä vain pellistä ja mutta ennen tehtiin vallan kaikki katot olkia olkia olkikattoja tehtiin ja ja sitten pärekattoja mutta kaikista vanhemman aikaan ne tehtiin tuohesta koivun tuohesta
olettekos te vielä nähnyt semmoista tuohikattoa sitten
olen tehnytkin olen tehnyt tuohikaton mitäs samalla lailla se tehdään kuin kuin kuin pärekattokin mutta se että ei sitä naulata ollenkaan